Pos ogañu pahi qu'es el sitiu nuevu de vagacionis delos uropeus i almericanus. Devi de sel que, hueraparti lo natural, lo coltural está mu presenteru, i es que Tailandia es delos pocus paísis que los uropeus no entremus las manus i no huerun colonía. Es d'essus paísis que lleva huendu un Reinu endependienti dendi ai una tupa d'añus. I arroeau de colonias inglesas, comu Birmania, i francesas, comu la Indochina.